Kaa indi kama waname igil. Igil na kanjwani sondum mawndu kadi, du do firan du ya, du idifu, du dogan du firan, du nastamai nunga, nunga gali di, du firan ni nunga indi.